Pos no tengu mucha idea dela su gastronomía, no conoçu pratu dengunu, Namás te pueu dizil anguna cosina general... Primeru, que comu estuvun los británicus enas islas aquellas, la su cozina tien angunas infrugencias ingresas, amás dela cozina maorí, que es propia de pallí, peru no muchu más... Güenu, essu i que, comu sonin unas islas, gastan mariscu i pesca abondu, enque tamién produzin ganau, assinque tamién comin pratus con carni.